د کاټن ټوکر څخه د یخن قاق جوړولو طریقه هم داسي ده لکه دنورو یخن قاقو رکم د خیاط لخوا څخه جوړیږی فقط یی توپیر یی پدي کي دي چی د کاټن ټوکر پدي یو رکم ګونجی ګونجي دي .او سپین رنګونه یی معمولا خلک خوښوي او په دوبی کی سپین یخن قاقونه ډیر خلک استفاده کوی.